Ka nyo nating komainy kat fiisok rou ya, tan for fri taim tsonyo. Nyo nating, na nyo kakaa babainy ror numaa, nyo nating komainy naa rou tan rum tsonyo, nyo te gosias buk a taabos, gosias rou, gosias rou, onots rou saf nainy naa, nyo kap rou nating tafuts miror jeresan nyo te naa, nyo te naa sisiuf ge na vavis rou tan fo vainy, nyo te tsiko rari mam te kakaa faavot, sisio vavis rom ge ferera vavis rom, ge kat rom tan mes binun ge mam kat romia, mam te kakaa varin pis mam te naa vavis tan fo naam ge mam sua naa rom ratsuu tan mes sua ron tan mes torr ge na rom tan ratsiu, nan pas rom nyiun sainy rom marei ge em fo kaa mam nating kat rom ya tan fo fri taim ge nyo nating kat rou ya tan fo fri taim ge nyo nating kat rou ya tan fo fri taim ge nyo nating kat rou ya taim nyo kakaa babainy rom tan fan.